Indi yenyikhana bulimundu kaba nende matressi yewe.

khuchukhilila bilyo byakhulya byefwe nekamechi, khwarengekha kimikunda kyefwe bulayi khwakilima, khalinda efula nga ekheche.

Sisindu syesi ekholanga nga nechinile, khulanga babana bange nabakanikhilakho chingano chekhale nabo bandeba kamarebo.

Indi khwirengekha rengekha nono khwalinda efula nga khulimaa!

Bulwale obwo bwonakisha mungo khulwekhuba soba nende kamani kekhuramba taa, sobakho nekamakesi kekhuyiya taa nono wikhala wekhale awo busa oli khotambisyibwa nebulwale obwo nono abwenawo nio bwonakisha mungo mwowo warama omutambi.

Kayeta kumubili kwefwe khulakhuwamo kamani taa lundi khu! kakhuyeta khuba umumiliyu kumubili kwefwe.

Kamasomo komwana konakisyibwa nende chikurupu namwe nebikosi byesi omwana khakrnda nenabyo bili bimoyani bikhola bibindu sifwabakani busa naba omwana yesi alonda kimima kyabwe ekyo naba byekhusoma alekhana nenabyo.

Nga wakholele chekapu bulimbuka, wimanya olikhochililila orye, olibulayi namwe solibulayi taa, nelibusa bali khowichekinga nonyola buwangafu buli khumubili kwowo, nomanya oli ee! bulamu bwange bwolelekho buyangafu notimaka musipitali no! nebakhuyeta nebakhu! ofuna matibabu.

Okulakho kamafura nga bu! bwito kano mala wakarangakho bindu byabakho bilayikho.

Nono sebali nende kamani kekhukenda taa.

Aa! chekapu ekhuyeta waba nga omanya bulamu bwowo nga khebu-endelea syakila waloba khubakho nende bibikhusumbuwa taa sikila obona syenikhana buli mundu akhola chekapu buli wakati.

Sosyo mediya yonakile bukhwale yayusyile bukhwale nga khwikomba bibindu bya sosyo mediya bikhali bilayi taa bukhwale bwefwe bwayukhilekho.

Khurakho serekari endayi nsesechuriti endayi ikila babandu barya khusyalo khwenywe nebubwifwi bwaloba khubakho taa.

Nicho hechirumiha sanasana kakila nicho chirambisha khakila khakhaba khatiti nicho chinyalisha khubira chakendesha omundu chasuta bissiko byolesha abundu nabulebe esibyenyikhane.

Indi khuba nende limenya lilayi.

Balinekhusomya babandu enge! bulayi buli mukhuba nebulamu namwe sisincha silayi similiyu bulwale bwala khubamo taa.

Khukanibwa babana basomi nga babofu khwabaambakho kamakhono khwbayila mumalekelo kebyebabofu nebaleme ba! bombekha bibyombekhe nibyo banyala bolayo nende bukari bwabwe.

E! bakhana benyikhana bacha khwisomelo khubela nao baba babandu babusyele sebenyikhana bacha basoma khubela khusoma khwabwe kene khubayete babe nekamakesi kakabayeta bulamu bwebweni amala lundu kane bamanye nga bamenya limenya lyasayi khubela limenya lya sayi lyenyikhana obenomundu osomile.

Chisiku chefula, efula yonakisyanga bilyo.

Bakhasi balala banyala balima, bakhasi banyala bakusya bilyo.

Indi butambi nebubele khusirekere namwe khusyalo syange, lipesi nelikhaliwo taa, mbawo omwana nacha esukulu! khusikuli asome ta banga solaba nefwisi taa, solaba nebyakhulya bye wenyikhana omurungile esikuli taa, solanyale nekhumukulila ata yunifomu yengene ata bitabo taa.

babami bari ne khurawo kamakambila kaamba babana abo oba basali bakhayila babana babwe khu khubikuli taa na lundi barawo kamakambila kakafuga lina kakafuga shishalo shabwe, omwana yesi onyolehana ango, alinehubowebwa oba bamuwa sitambisho

Khuba bakhana nabo banyala khusoma ate khuba bakhana nabo ba! besibasani bakhola nabo bakhana! bakhasi nabo ba! banyalakhola kila bakhana nabo bachichanga khwisomelo nebasoma.

Lunakhu olwo lwaba lunakhu lwebusangafu bukali, khuchaka khu! khukachulakho nebabandu khumutandawo ate lisanyu lyaba li! lyaba likali sana.

Khukhwilinda bulwale bwapoliyo nende bwamunyulula kimiaka kyebweni.

Obayeta wabekhasya asii wabakambila sana bayusya kimima.

Butambi bukhola omundu alobakhuba nende bibindu nibyo anyala acha khusomela taa, aa mulimo nga bitabu aa chikalamu lundi atamba silingi chimuyeta khucha khusoma akhaba chiyunifomu, nokhali nesilingi sosomesha omwana taa khubela butambi bukhola kamasomo kabaa nga kaloba khucha bulayi taa.

Efula nga seyapile khumala embuka taa, esyesyo basilanga bari simiyu ela kabawo kamechi niko webikhisya niko onyala wachukhilila bilimwa byowo.

Kamakesi kesi obawa, onyala wababolela ori nende khucha mukhosipitali bache bakhuchekinge.

Indi kenyikhana khungona nende khuchunga lukosi nende khubolela babandu bewe khumenya mubulamu bulayi.

Basale base nebalerire kimima kimibi musirekere, ekhaka khubalomalomayo nebali balayi bayusya namwe nebakhayusisyekho ta indi abaa imanyisya serekari, serekari yengilawo yaba nga engona.

Babandu batiti benyikhana basome bibiwambakana ne munyafu khubela munyafu yabele engali sana musibala muno mala nga babimanyile kane babe nga beyeta khukhwilinda sebanyala bany!a khu! balobe khuba nga bawambikha nemunyafu yuno taa.

Uchaka khubabolela ngewe omusasi khulondekhana nende sikuka showo nisho olimo nekhubayilakho mumikutano kyesi kyesikuka bamanyana naalafu pilli babonakho babashabwe nabwo bemubikuka bibindi nabo bari naminyongo siina nebafwananishakho alafu nebamanya tafawuti eliwo.

"E! byakhulya nibye omundu okanibwa walya newaba nebulamu bulayi bili byakhulya byesi ulya byesi omusungu alanga arii ""greens"" namwe chinyenyi chimali nekamatunda nebulamu bwo mundu bwaba bulayi."

Babami bapilisya basasi ne babana bache khusikuli basome kakila bafune kimilimo eyo niyo engeli esii babami banguyisyakho kamasomo khusyalo.

Yeeee bakhana balinekhucha khwisomelo khubanga nabo basoma nabo bali bababdu nabo banyala khukhola chikasii nga bandu bakhu babandi nebakholanga.

Khu! khulanga! khurambidya chibetule, khwarambisya chisoola, khwarambisya ne chitala nga kumunyakasa sekuliwo taa.

Butinyu esi basawu babiramo ebukanda, sebali nende ebindu bikhola bimala taa, kale balwale becha kamalesi sekamala taa binanau kale nibyo byarerera basawu ebukanda khubu! khubonabona.

Khuli nekhurya bibindu bye babandu khusyalo kakila mbo sebili bibyowo taa bili byabene, noo! nobu! nobinywanywakila namwe notilakho olaba omwifwi.

Indi khulima bilimwa.

Khusinga chingubo khushi! khuu khusinga chingubo si! shenyikhana kakila sonyala wafwara engubo nga yamalile taa. Shenyikha obe omundu oli umumiliyu.

Bandu khushalo namwe khusirekere bafunanga kamakhuwa mukhubirira mubindu nga binakhalondo alala ne chisoho, mundu nafunile likhuwa waminilakho owashe esoho namwe ekhala asii ekula nakhalondo hewe warekelesha nabafuna kamakhuwa

A! efwe mukhulima khurambisya kamachembe, namwe chimbako, aa! nekhube nekhucha mukunda khwalima khwarambista kamachembe khwarambisya chimbako, nekhu endelea bulayi.

Khukhwilinda khuwunya bubi khumubili, khwisinganga mala khwasilila kamake.

Mbonabo betubila mukhusoma , nabo basome babe babana bekumukaso.

Omwami etabu neli khusyalo, kenyikhana alanga babekhalwa bekhusyalo bekhale alafu basachesite sinanu sisyenyikhana bakhole ne etabu eyo ewewo.

Khubaya chimbusi, kamakhese, chikhafu, chimbichi, chipusi nechimbwa.

Bakhasi khusyalo khukhwanja ebisinesi banjjanga nende chisukuma, kamanda nende chinyanye nende chiwamena.

Bikosi bibyonakisya kamasomo komwana kili kimisumbu khukendela alala nebabana bakhakana khusoma taa, omwana wowo naye ngawakendele nenabo anyala wonekha.

Babandu bebashanga bari omwana omukhana nga afwarire elongi kaba kaa! kakholile buyaye kenya khufwana sa basoreli.

Nga sendi nechisendi chekhulipa khwisomelo taa, aa! encha nakhola ekasii basii nanyola chisendi, sisindi nisyekhola, isabakho babandu balikho nenacho nga balebe base mulimo papa basenge bamayi nende bacherani balala balayi nebanchetakho bambakho chisilingi nesoma.

Bakhana musyalo nibasya bakha khucha mwisomelo nio babe bandu beliyari ebweni eyeyo.

balanga babandu becha atwela besisyalo babakanikhayo bababolela bulay bumiliyu bwesisyali, bababolela bari lunakhu luri bapanga lunakhu, bapanga isiku yekhukhwicha atwela khwabona khuri khungona sisyalo syefwe syamiliya nenekhukhechele atwela taa sisyalo sesimiliya taa mala khufuna chindwale.

Khuli nekhulekela babandu bamanye kamalaka kaserekari, bamanye kamalaka kesikuka alala nekamalaka kawele awo nekhunyalisye khulinda lukosi khusyalo.